जापान दुनिया को ग्यारहवाँ सबसे बड़ी अधिक जनसंख्या वाला देश है। साथ ही सबसे गणित जनसंख्या वालों शहरीकृत देशों में भी जापान को नाम मशहूर है। देश में लगभग तीन चौथाई भूभाग पहाड़े हैं। जै के कारण उनकी जनसंख्या बहुत है। जापान में एक अनोखी परंपरा सदियों से चली आ रही है। जब जापानी अपने हाथ का खाना खाने बैठत है। तो खाना खाने से पहले वो अपने भगवान और ईष्ट देवता को याद करत है। और खाना देने के लिए उनको धन्यवाद करत है।